Ke noʻonoʻo wau i ka huaʻōlelo ʻo "manaʻolana", ka mea mua aʻu e noʻonoʻo ai ʻo ia ka manaʻolana ma waena o nā kānaka a me ke akua a i ʻole ko lākou hoʻomana. ʻAno like ka manaʻolana iaʻu, a pili pū ka manaʻolana iaʻu me ka hilinaʻi, i koʻu manaʻo, like a like lāua. A hōʻike aku ka manaʻolana a hilinaʻi i kou pilina i ke ikaika.